<hesitation> Raha nohaniko farany atody miaro vary, atody nata omelety, <hesitation> nasiagna sira de nasiagna poavra hely, de nifagnaigny menaky de navarigny de zay.